Mina kimmähe kuluta umma rahha egäsugutsidõ kogõmuisi ja tegemiisi pääle. Käü kinoh ja tiatrih ja kontsõrdil ja. <noise> Selle et mullõ miildüseq sääntseq as'aq, miä midägi hingele iks andvaq. Sis om miil rõõmsa ja tujo hää.